Eee i fivavavaha Islamy--islamien io moa zany na lamika io na koa silamo io zany ro lovandreo tamin'ny razambe ndreo tagny io fivavaha io ka io zany ndra ny raha avarotry ndreo dafa mombamomban'io siamo io aby ny fiegnafiegnandreo.